Ami emi ndiọñọde utim emi esinede min ƙidem, eyi isiene ana ami nka nke, nka ufọk Abasi nka nkenim akam usen ubọk nnim akan usen ubọk mma nnyoñ ndisim ufọk mbuaba inua mmi nnyoñ nyed mme cup oro esinede min ke inua nyed mbenisi, ini eni mmebakke nka ufọk Abasi nnin akam ke ufọk nkud ndito mmi nwan nni kpukpru nnyin imine ibọñ akam usen ubọk, nnyin ibọñ akam una kpukpru owu aka utim utim mmo utim usen ubọk okpori isọñ. eyed usan eyed usan esin ikañ esin ikañ. etumi mkpo mbak otudo eke eyemde nidika ufọk ñwed aka ufọk ñwed, eke ọnguñ eyemde ndika inwiñ aka inwoñ. Ndin oro akurade, nnyin idia udia usen ubọk ima, ami mada uture ndaha utim ukpep mkpo ike ufọk nweda. Ewedi isana nte esinyu asuanade mafiak nyoñ ndi ufọk mbak otu do nsuhọ utim odude kufọk ekeme ndinam ini oro nyoñde ndisnn ufọk edi wu nsanade nsie mmo wu mbin mmemide mbin udọñọ mbọñ akam nno mmo nsaña ke k ufọk kufọk nnyin nno nsaña nno mmowu otem kiebi mmitie nditọñ wọñ anamde idiek uwem. ami nteme mmo utim usuñ eke anade mmo usuñ eke anade ate mano asaña mbak ofan ma mmo kini isi kidieke ye anditeme ndito nwoñ akabade umam kr ebi ke nkwade nyin nyoñ ndi ufọk eyedi udiyere idem mbeñe idem ndika akan mbubreyi nyiñ nkura akan mbubreyi oro, ke idem ememde min nnyin ntañ ndito mbok ƙufok nnyin iduk akan mbubreyi inyiñ iture Abasi kutim eke enye akanamde adade nnyin ọwọrọ ọnyuñ adade nnyin ọdik edi ke emen ma ke iture. Oro akurade edi nnyin ndidia mkpo mbubreyi nduk idap.